अधिकतर जानवरन की आँखें हॉट हैं। जितने धरती पे पाए जात उनकी तो। अधिकांश आँखें हॉट ही और बे देख सकत हैं। हमने समुद्र में रहे वाली एक मछ्ली के बारे में सुनो है। जो की देख नहीं सकत आए।